Am zao fa tena mivoatsy gny fampivoara gny ny maha olombelo. Mamaky boky mahakasiky ny fifandraisa am mpiara-miasa, fahaiza miara-miasa miaraky amin' olo maro. Izay gny tena anisan'ñy zava-dehibe. <noise>